Laphuambei <hesitation> nifurie sana egha chighonu, nimfurie irera chighonu. Kwanza kighonu, kighonu luva halikwi ikunu kunu kighonu ghea kifwalilie ele ereka. Kyarerwa ni vandu watare sana. Kwairima vamevuikaa na luva thuthi kilea, kwaikaa kwako ukoo mweracho iwema ata hiwo kenyi vandu voshe va mbare vachirera kighonu. Meruruva kighonu chaherwa ni vandu, vana- vana vakam vakavughenda shule vakavu kavu vughono vakaghendapho huko bwang'a na kighonu kipande hiva. Henachio vakiwia kighonu kyrerwa kivo vakighonu kireghue luva ni kighonu kibabaisha babaisha dui na nkya rerwa ni vandu marughu. Mandu wathima wathima du vanake, vanake vyachia kighonu. Mera kiyo nifurie irera chighonu ha <hesitation> idundishe imani hiyo lugha yerura fundi githani pamoja na kuiya- iya- iya iyareka luvaha. Mweru lupa wakushigha vana vadu vana vadu vana veru vadughaa valuvaha hangire mwananjiki kighonu kindu kichaa igwetaa nifurie ikwirera chighonu kwaku na nakala nakahi nalomba vandu vakatha rera kighonu kighetha kighonu kinareka. Neki kighonu fura kathane ikirera kyareka.